Fa haitsika moa fa gny lojy da voamaina. Ka gny voamaina rehetra raha mahery izy io tsy masaky aniany. Fa gny fomba fandrahoa anazy da tsotra. Maka hanao rano ampidiry agnaty vilagny, ampangotrahy soa, aroboky ao amizay gny lojy igny, andrasa ray lera na ray lera mahery eo. Asasana roa lera na arakaraky gny ha ha ha haheriny avao aloha. Ka nofa malemy igny, eo amizay hanao manomboky misôty anazy, asia tamatesy tongolo, sôtena igny endasy igny da aroboky agnatiny ao da masaky soa amizay igny miaraky mahandro ao miaraky malemy da matsiro, da igny amizay engana. Nofa manara igny sakafoany.